कुछ सब्जी साल का कुछ ही महीनों मा उपलब्ध रंदिन, गोभी मटर पत्ता गोभी सलगम, सभी मौसम मा इस्तेमाल करए जाण वाली सब्जी आलू प्याज लहसुन शिमला मिर्च छन।